Lau e'leu ai aga lau ifoumo inau amau kepamauniau. Kepamauniau alogai lau papieu lamauni puo aniu keani alogaina. Aniu keani alogaina puo lau amu aga, kapu kapu auga. Ga puo aufakina aga uma, ugapi amu gaina kapaina lau akaikia mo epeniau lania. Akaikia mo epeniau lania puo, aufakina <hesitation> lau inau amau ani laani alogaina. Gome ke laii emai afu felo, emai afu felo puo feii afuga ma'a afuga puo lau ifou e'u afu aga anina laani alogaina. Anina laani alogaina puo lau <noise> <hesitation> inau amau fou agu alogai aga gaina amuii lau fagauai kemia. Ga puo <hesitation> opola akaikia aga namo lau inau amau fagaiiai aga, lau falapuafunii laoma. Falapuafunii laoma puo lau ala puafunii laagu. Laagu aufakina alao afumaisai <hesitation> emai afu felo feii inau amau safa gaina afuii aga afu felo kapu kapu elao kapaina ekapai puo Leu memory akaikia aga leu mino leu ago afu gaina anina laani po agemo amage lafai amu egai kai lau still lau afuai la lao la mai alogaina. La lao la mai alogaina gaina afuga mo la pinauga gaina afuga mafe amu lafaunia gae mo la lao la mai. Ga puo e'u, afu gaina koa iopoi fagaiiai aga lau e'u mino gae mo ekaa alogaina. Ekaa alogaina puo amai pau, namo ague ganinagai kai ga koa. Ga puo gaina iopoga fagaiiai aga minou, mino aga gaina mo. Kapa maoai alaopolanii. Kapa maoai alaopolanii lau minou aga lau afu gaina mo fagagai ekaa aufakina. Gome inau amau feloi, feloi ke'ima feloisau. E'u aguagu alogai isa la mauni or laisafa aloiiai, aloiiai ganinagai kai still, isa e'i laomai e'i love akaikia lau kepeniau aufakina. Ga puo lau e'u mino aga isa mo ei'ai ekaa pau emai namo. Pau ganinagai kai still namo aga ga koa mo lague. Ga puo E'eleu ai koa iopoga e'u mino aga, gaina mo minoaui ekaa pau emaimai namo. <hesitation> kapaina koa iopoi fakapaii aga e'u aguagu time aloiai aga kapa maoai aga alaopolani e'u mino aga gaina mo minouai ekae. Laagu elao <hesitation> laopolaga elao ke ke elao eapakipo. Ga puo leu vision akaikia leu memory koa iopoi aga inau amau koa fagaiiai aga yes. Gome e'i felo e'i ulalu ma aloiai ke'imaiso feloisau. E'eleuai ke'imaisau, ke'imaisau ke elao elao lapao ganinagai kai pau la mai la amage kai ke'imaisau. Ga puo e'u mino <hesitation> ga koa iopoga aga gaina fagaisai ekae. Ga puo aufakina alogai aga, pau amau emae ganinagai kai lau inau pau namo eagu alogai e'u mino aga gae mo ekaa. Pau la mai inae laagu ganinagai kai still gaina laopolaga aefua. Ga puo gaina mo laopolaga. <hesitation> puo kapaina maoai kai lau mino aga lau inau amau fagaiiai. Pau ekae kai ke akiu safa keagu Ke e'u famili akaikia keague ke gau keafia kapafa'a puo. leu <hesitation> minou koa iopoga aga isa e'iai ekae. Gome e'i <hesitation> e'i afu ganinagai kefake laisa gau kepenia afua kepenia lau amau inau auni gaina kekapaisa puo. Lau minou aga, isa e'i love akaikia lau kepeniau gaina kekapaisa puo leu mino aga gaina lau ekaega namo laagu. Ga puo aufakina alogai laagu kai gaina mo laopolaga, laopolaga laague elao pau namo keague ganinagai kai aufakina mino gaina mo minouai mo ekae. <noise>